احنا لغتنا الام العربية ما عدنا بمحافظتنا وب اجدادي غيغ العربية ابد اللغة العربية ولهجتنا بالذات فما عدنا غيغه اش ما تحكي معانا نحكي عربي من تحكي غيغ لغة تختلف نبدا نركز لان العربية ميخذه كل وقتنا